Mening taxminn to’rt besh yaqin do‘stim bor, ularning yoshi yigirma, yigirma bir, yigirma ikki, yosh oralig‘ida. Ular bilan ko‘p yillik do‘stlik va ishonchli munosabatlar mavjud.